Ha albatta texnologiyadan vaqtincha uzulish ruhiy salomatlikni yaxshilaydi deb o'ylayman. Stresni kamaytiradi <hesitation> va shuningdek haqiqiy hayotdagi munosabatlarga e'tibor qaratishga o'zining katta yordamini beradi.